Ara reje ariri re ora reje saa ra ri daam bha rofemo. Ozama reje saa re saa na saa bho after ntar saa vinene re eyina higba vune si re ara obhazi re ebhoro. suru damaana bha rofem onhumo fofone aabum ne re nsaa bha don obhazio reje saan sare obhazi soro naa nfin rodo aeneh bhiboo aaje o ara bha somesane nka rukabhe bha miboo bha humo rato aado bha kạạ doo rukaabhae reje saa re ri damaana bha rofem see dee zemo see dee baa odoo ra an iri aaroi o edee pss bhaa ariri aaroi o bahumono bho doo ariri adaa ji bha numea don nkạạ bee bhoven munwe obhazi o, bhu nwe obhazi nkạạ bee bha ratata bha ratata, nkạạ bee nta bee ara zee bha rotata bha ratata. nkạạ bee nta bee ara zee bha nu etoma ebee araa bahumuno bha ramaadon ja bee bha zee ara baa babha bạạn bharom o nyi bee etu maa bha rabasn ara bee ozama unwe obhazi oro odoo baa bee bas baibas ehee tinna bamuna jaji bee enyanyss etinna ba ramaan ara bee eja bee ja ona reje daa re saa ra ri damaana bho rofem tututu rejr amas saa ra te piino. sanyina radaamana ozama ora reje soo obhazi anaa anas mo do ja nkpakpas bha saa mo baa bha raje un kpakpaa tutu bha raje jem anĩ re oro ba bha iyubha raje saan ne soo ra ovai araje bha riri jen ne re Suru damaano bha rofem kasen kasenm o reje saare saa ri damaana naa hotom obhazi o, haubhaa saa naa kwe bha radamaana o ara omumua bha maa saa domaana nta nan naa kwe rejesere sahararin demene sunhani rejesere aja vava repino ora henendema rejeo orova unyi rejesere sanna nsese ara ehabhahab are jeo reje soja obhazi ose oro arador enang hitom bharaje raviravi rhumo rejesere ehumo efi otom reje sere surundemene nyina hebhome bhome sanzen mor mba sanna refane sanna nte hanyina bhinna manamo mmomo mmoso babha egba ja ba amono ara bhaji ru kabhe arube sa eriri dorai nka be san ka be abebhavibhavi mmoro ada bhaviza bheven ba bhekubho bere funene ara bahumono ora gwo yina retor sere si rukor evio ora gwo yina ikparikpa jin ara iduduo esi rukor efibhor ora ba obhazi ona bhoven eve nyio ede si rukor enyi obhazi samo evumene obhazio ozama ora ete gwo damadam ora rejesere sahara rin demene tututu mma sa repin ozoma rejesere obhazire odor un humor opa bhare jesene inta nda nvune ara fon abe gworo odo eje ve kpor higba vunne a'fon obhazi ara ikor asommesanne benbene irs ona reje sem sahara rindam bha hisi tutu rin demene bhs hiso san humor se bhinkpare rafane Ara nyang kwa nanyu anoo ora refane asaa ara reje sao abhazi osaa oro doo ma bhom ara inai bho re anoo saan refane hohumo kpaare ora kpaam gwa eyang haara ni nere mo ro ja reje saare ma inai re reje saani saa re bheven aabaabae bha don. gwa o bhoven hama saa bho a rebo hotom aakwen hanaa apoo ra bhimạạ hayaraa ara reje aebhomee. so reje sạạ saraa redam bha isoo no hao abhazi udu humo daa paa bha reje saa mom nire. suu damaana bhiso ara reje saa mo sẹẹ oro ora reje araa unyi bha reje saani saani ne re saa redaam bha rofem o humo saa bhi kpaaree rafane, nhumo saa nkpạạ bahumono akum nhumo kạạ bee bhoven, ma noo ariri akum oha don nhuma hum domene ehumo ekpanree rafane ara nta reje saare rendamana rebaa